So ni mi wawai yahdu wakkatire gada ba balde jewedidi malla satire goo, mi jaabata ceede am re'a. Balde didi, balde jewedidi hetciyam mi laato mo ceede.